Na pincar të kuqin më vjen ment gjella, më vjen ment zjarri, më vjen ment <hesitation> gjaku, më vijën ment këto shurbise per esempiu kulluri i gjellës propria, e.